Esye chiruo mima chindolanga mubandu fulani fulani chimalanga nichinjamishinja sana. <hesitation> ni khuchaka nende ku <hesitation> kwa kwanza, esye omundu owechanga wasie oluyari, <hesitation> omima okwo kunjamishinja sana. Onyola mundunakhuwechanga, nawe- nawechanga mundu luyari, nomba mundu nari nende luyari, onyola mbu kata nori nende rikhuwa rikhufunanga nochyia omuborera ocho- khweka naye ne- ebwangu. Khulokhubera omanyire niwakhamuborera rikhuwa eryo saracha okhutanjasia ta, salacha khubula khuchenda nako murianga naborera buru- mundu mbwe rebe yamborere ari tawe. So njamanga mundu ari no oluyari. Kata no- tukha nochyayo oringa nga a- akhubukula <hesitation> nibihuchamisia sa. <hesitation> rya khabiri, esye njamanga mundu uri nende onyola khukhola emirimo mirimo akhole mirimo na amaani, alabha mundu wo- khusabasaba tawe. Nokhola mirimo na amaani binjekisinja mbu <hesitation> lano obechanga opungusia obumanani muluya lulwo. khulokhubera nonyola okhola mirimo <hesitation> orachekho orutumwa rwao. Obekho nende shina shyoo, oruchekho runyeni, oruchekho shina, obekho nende bindu tofauti, wirume, khola bindu notinyire apana norengarenga, eshyo shimalanga shinjamishinja sana. Khulokhubera mundu nari nende, nakholanga ikasi nende bidii kata waye injala sanyala khukona ta, khandi onyola mbu mundu nawandire abundu anyakhuchyakho khulokhuba yamanya nani akholanga bidii anyala khuchya- o yamuokoera, omuborera baye wanje eyi shyalo shikhaire yu- eww wamanyika ori mundu wa bidii ata bhasio bamanyanga sa sonyala khukosia ta! Balecha mpaka bakhuborere baye nani wanje shikhaire, mbekho nekhurere ndakhanyola. So onyola mbu mundu wa bidii esye ndamuchama sana. Mundu akholanga mirimo na amaani. Shya khataru ndachama mundu wo omubuuri, mundu wo omubuuri, yaani eshindu syosi syosi noluthi newenyere okhukhola olaria tawe! Nenyanga mundu omubuuri kabisa, narula abechanga arurire, no omusacha milayi nomba mundu mulayi afwiranga erwanyi. Olaramo bhuri ta! Noramo bhuri hata bindu bhindi shyochokhukhola ta! Ewe rula cho khole mu- bindu. Nochanjire muradi khola kabisa olaendakho mbu kalafwany karie rekha onyorere m- ma- matokeo yemberi lakini olayendakho mbu waria mbu fwana shina tawe. Shindu shindi ndachama mundu orichinga were <hesitation> nikhamala mirimo chye na arulakho ni iri inyanga ya- <hesitation> bharuo bhalamanga chirano, bharuo bhalamanga jumamosi, bharuo bhalamanga jumapili. Ne mundu ochichangakho nyasaye, akhupira nyasaye aryoo ngo onindire khulokhubera bhuri shindu shikhumenyeremo erianga ri khumenyeremo rino ni erianga rya nyasy. Onyola mbu nocha khupira nyasaye oryo kata micha- kichoo kisutangakho. Sobasa mbu lano <hesitation> so esye njamanga omundu uurya nyasaye, ne- mima milayi sana. Erindi onyola mbu esye njamanga mundu uri nende bhabolanga mbu mundu uri nende <hesitation> amaparo ko- okhukhusia amaparo ko- okhukhusia. Omurenganga sa nolola imbakha yabere nakhumbiranga ino ilakhukhusia nomba ino ilangusia. Lano nori mundu wechimbakha chokhukhusia obe wakendakho mubialo binji erwanyi eyi ori nende bindu tofauti. Lano no- tukha niwikhala nende mundu ngo oyo olanyola mbu akhuwa imbakha onyala khukhusia, imbakha inyalala- khuira abandu imberi. Yaani kata niyema khulomaloma na abandu bamrecheresia, khulokhubera imbakha iyenyanga okhupira bandu ni imbakha yo- oyira abandu imberi. Lakini mbu mundu wokhwicha khurera chimbemba mu bandu, fwana baborere fwana shina, esye mundu ngoyo simunjamishinja ta! Ilari nori soo mundu wo khusunga makhuwa kachyia imberi, ori mundu mulayi sana. Ekhuwa rindi mundu wo khusunga bwa- toto, nori mundu wo khusunga bwa- toto yanjamishinja sana. Khulokhubera mundu namala yechya khuwe na akhuborera baye wanje eyi bifwana bhiri bhiri, yaani noruma mundu undi khucha khurengayo ori nomba noruma mundu khuchayo, onyola kweli nga akhuborere ndiwo nga makhuwa kari. Lakini nibhibwa mbu <hesitation> omundu oyo kakhuborere nochyiayo mbu si- sika- sikachichana nende kakhuborere ta, onyola eshindu eshyio shingashirishia sana. Esye malanga ndenya mundu wo khusunga bwa- toto. Nosunganga bwa- toto, onyola mbu emima ngechio, mundu nari nachyio chanjamishinja sana. Khulokhubera mundu niyechyia niwandire arie enjo- khumuweresia obukhonyi nga aba niyenyere. Khulokhubera manyire mbwe wamala sa yakhuborera rikhuwa sarukanga makhuwa ako ta! Amenyanga nga yakhakhuva yakhubareranga makhuwa ako bicha bhirio mpaka mwisho. Erindi emima chindi chanjamishinja mu- mundu ne <hesitation> ne- omundu obechanga nende <hesitation> omundu yaani khubore bhawanga khuboranga mbu mundu uri straight, yaani aumamo fikotyombolo, fikotyombolo biumamo haba tawe! Na- aborere baasi. Lakini nori mundu we fikotyombolo orema lukhwi lwomu oremakho lubhisi, oremakho lwomu oremakho lubhisi. <hesitation> nori mundu wokhurema khulwomu nende khulubisi <hesitation> ori nga habeba hene halumanga ni hafurayo, haluma ni hafurayo, esye abandu nga avo sikhutirananga imita tawe! khandi shindu shindi njamanga esye kata niwari wamenya erwanyi kata niwamenya mungo lakini lano no- cherere ori nde obuyanzi, khandi omundu wo obuyanzi yanjamisia sana. Khulokhubera mundu wo obuyanzi niwakana naye kata nobere wefinyire nonyola wakhaba wo mwangu okhumuborera amakhuwa ko- ko. Lakini nari omundu yakasia kusura nga kwe richina wenyola ata nobere nekhuwa ribere rikhufunanga ewe olavira sa nocha wochia. khulokhubera lano orenganga lano uno namuborera mana. <hesitation> Yamenya sa niyasulunya- yasulunya mana niya yanamberesinje ka makhuwa kendenyanga kano kweli. Onyola mbu esye ndachama mundu uri no- buyanzi kabisaa, nori no- buyanzi emima nge echyo endio, mundu ngoyo yanjamisinjanga kabisa.